Babal mi hollata ɓe kannjum woni babal ndiyam babal haa mayo woni haa ndiyam jippata, Ngam babal man mi ɓuri yiɗuki mi wiyan ɓe nda ha ndiyam jippata babal ɗo wooɗi masin ndiyam ɗon wurta haa bandu kooseje be ka'e totton mi fuɗɗata yarugo ɓe